Jaa nnꞌaⁿ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na niom ljoꞌ na machꞌeenaꞌ ñequio cwii tsꞌoomntjom oo cwii tsꞌoom quia na cwiluii cwii nnom ꞌnaⁿ quia na cwii tsꞌaⁿ matyjeeⁿ oo matseiquieeꞌñê cwii tsꞌoom xjeⁿꞌñee jaa cwintꞌiaaya na cwiluiꞌ ndaaꞌnaꞌ oo ntsueeꞌnaꞌ sa̱a̱ matiꞌ jeꞌ cwintꞌiaaya quia na waa cwii nnom ꞌnaⁿ na machꞌee tsꞌaⁿ ñequio cwii tsꞌoom joꞌ cwintꞌiaaya na tscooꞌnaꞌ cwicꞌuaanaꞌ.